كنت نتخير نبقى في فترة العشرينات خاطر فترة العشرينات عشت فيها برشا حاچات باهية وزيد اه تنقلت فيها للچامعة وكانت فيها برشا مغامرات، عشت شوية حرية وتعلمت نعمل على روحي، وزيدا تعرفت فيها على زوچى وكانت من أحلى ذكريات حياتى، دونك ماذا بيا نقعد فالفترة هذيكا.